الشخصيه التاريخيه اللى انا اعجبت بيها هى شخصيه صلاح الدين الايوبى لان هو دافع عن مصر فى حروب كتير جددا و هزم اعداء كتير جدا وقدر ان هو يحرر مصر من اعداء كتير جدا و مخلاش اى حد يدخل مصر ولا يستعمر مصر بالعكس دا هو كمان دافع عن مصر وقدر ان هو يهزم اى حد يحاول يدخلها وكمان كان مصدر امن وامان فى مصر وداخل وخارج مصر